अपनी धरती पर नर तरह की मौसमी स्थितिया पाई जाव जण में कुछ एक निम्न है। सबसे पहली गर्मी, फिर सर्दी, फिर बरसात, फिर उके बाद में बसंत, फिर शालो, उंदालो। फानी पड़े जाओगा, और उके बाद में ओला पड़े जो उके बाद में आंदी, तुफान, चक्करवात, और राजिस्तान का पच्चिम इलाका का में लू। और उके अलावा बरगोलियो जनी हैं, बवंडर भी खेवे यानि कि चोट बवंडर भी गए वे, और ऊके अलावा सुनामी भी रेवे चक्रवात भी रेवे। बवन्डर भी रेवे असि बहुत मौसमी स्थितियां भी है।